אחסן כּתאב קּריתו מֻאח׳׳רא הוּא רִג׳אל מן מִרִיח ונסאא מן זַהְרַה، האד כּתאב עטאני בּזַאפ דלפהם פלאעלאקת בּין רַג׳ל ואלמראה כּיהְדַ'ר בּטרִיקּה בּסִיטַה ולכּן מֻעַמַקַּה כּיעְטִי אמְתִלַה מן אלחִיַאה אליומיַה באש תְפְהַם כּיפאש כּוּל גִ'נְס כּיתַעַאמַל וכּיפאש כּיתְוַאסַל، עְ׳ג׳בּתנִי חית חְסִית בּראצִי כּנְקּרא שי חאג׳ה לִי כּתנפענִי פלאחִיַאה דִיַאלִי, וכּנְצַח בִּיה אִי ואחֶד חְ'צוּסַאן לִי מְזוּוֶג׳ ולא נאוי יתְזוּוֶג׳ בּאש יְעְרף יתְפאהַם מזיַאן ויתְגַ'נַבּ אלמשַאקּל לִי כּתְגִ'י מן קִּלַת אלתוַאסֻל.